Ngaso oleli linsima au nivi sela kwasababu insima inga <hesitation> nganala <hesitation> ingapele ama kamu mwili ingomba ikazi visela ingalia kwajili silia ya kuburudisha mumwili. Insima kwandisima ukupembu moto wuika usindumuka waika paijiko ngawika peijuku muuka ngawa kole hosendaq muupuika kuteka pam pamoto ngawa teka pamoto utaya yafu yapate moto ngaya pate moto usendi usendusu ngawa sendusu ukologea ngawa kologo utaya uchemka ngaa chemka egba kotandanda usu mwinina wakuzwili nsima usendusu ngaacha mukinsima utiusu wanzo kunzwa wanzo kunyonga wanyonga nga nyonga ufye- ufyela ngauti fyela nga wapya we kumwi sane.